Jue ëch najuëbë abëkam adyun mole adyun tykyëpëch ko'o abëkayn porque yë nak oy mya nal yë yaj tun porque okyanë mëd yë, y pues yëch najuëbë abëkam jadun.